Ngame mwene moomvula 10 tadhiya ondina omadhiladhilo ogendji ngono ga hala oku kwatha noku yambidhidha oshilongo shetu. oshigwana shetu. uushiinda wetu. uushiindalongo noku kwathela wo uuyuni auhe konoono oshinima shotango nda hala oku ninga. tango tango onda hala oku mona iilonga iiwanawa. ngele onda mono iilonga iiwaawa. tandi tungu omagumbo. omagumbo mondoolopa dha yoolokathana moka nda hala oku kutha uunona mbono uli momapandanda tau mono iihuna opo ndiwu kongele ngaye ndiwu monene omalukalwa. Ndi kale tandi wu kongele iikulya ngame ndi wu kongele nokuli nooskola wo wu mone ootundi. wu mone uunongo noonduunge wo wu vule natango oku kwathela epipi taliya. Oshinima oshitiyali ndina natango moomvula 10 tadhiya. ondina edhiladhilolyoku tungila aakulupe omagumbo. Tashiti aakulupe ngaashi mbono yeli kowambo. aakulupe oyeliko taa mono iihuna nayi. Aakulupe oyeli momagumbo taya lokelwa ashike moondunda. Onda hala okuya tungila omagumbo kiitopolwa niitopolwa mpono tandi tulapo aakotokeli yomagumbo ngono Tandi tulamo nokuli naamboka taya vulu okuya telekela namboka taya opaleke iinima yawo ayihe. Noshititatu onda hala andola moomvula omulongo ndi kale andola meme goshigwana. ndi kale ndina egumbo lyandje mwene. omusamane gwandje nuunona wandje mbono nda hala okuwu tekulila uukriste. Ndiwu tekulile ohapu ya tate kalunga. tashiti ndi wu longe ombiimbeli ndyono haku tiwa kutya oyo ekota lyuunongo auhe. Onda hala wondi kale ndina osheenditho shandje. nosheenditho wo oshinene nokuli sha gwana. Mpono tandi vulu okuya komukunda. komikunda dha yoolokathana tandi ka talelapo. tandi vulu oku humbatelamo iilongithomwa nenge oompumbwe dhaantu yaa yoolokathana. tandi vulu wo natango oku faalela naantu mba yuuka koombinga hu nduuka. Tandi vulu wo oku longitha ohauto ndjono nenge ndi tye osheenditho shono ndishi longithe puuushinda ngele opena nando omuntu kaaha uvute nawa onda hala osheenditho oshinene sho tashi vulu oku humbata aantu yeli muupyakadhi. sho tashi vulu oku humbata Oshigwana lela nando otashiyi koskola onda hala ndi vulu okuya humbata ngaye ndiya yambidhidhe yaka thike koskola. Noshikwawo ishewe sha gwedhwapo konima yoomvula omulongo onda hala ndi kale omugandji mayele. ndi kale omuhungi mwenyo. tashiti ngele opena aantu yena omadhiladhilo tageya piyaganeke. yena oonkalo dheya nyanga. onda halandi vule oku kala tandi ya kwathele. dni vule okugandja omayele omawanawa. ndi kale tandi gandja oshiholelwa oshaanawa kuyo. ngame ndi vulu oku hunga omwenyo mboka yeli muupyakadhi. unene ngele tashiya kepipi lyaagundjuka. Aagundjuka mboka haya kwatwa komadhiladhilo ga yooloka ongele pamwe okonima yokunwa iikolitha nenge pamwe okonima yokuza mii- miihole yawo moka. tashiti ohaya kala ya kwatwa komadhiladhilo omawiinayi. Nonda hala nee ndi kale gumwe gomaakuluntu mba haya gandja omayele kaagundjuka. Tandi ende niikandjo ya yoolokathana. tandi ende nomakuthikuthi ga yoolokathana opo ndi wape oku topolelathana aagundjuka. oku topolelathano wo naakuluntu mboka ya pumbwa ekwatho. 'O tashiti onda hala ndi kale omukwathi nomu yambidhidhi gwakehe gumwe moshilongo shetu. gwa kehe gumwe kondje yiilongo. yetu. nda hala ndi kale omugalikani lela. ngono tandi vulu oku galikanena omaupyakadhi gooyakwetu yo ya vule oku kala ya mona ondjila yuuyelele. Tashiti ano onda hala ndi kale tandi uvitha nohapu ya tate kalunga. nda hala ndi kale tandi popi uunene wa tate kalunga. ngaye ndi popye wo edhina lya tate kalungaa kwaamboka inaayeli tseya yo ya mone kutya oya shitwa kulye. ya mone kutya oyiilako shike kombanda yevi. yo ya mone esimano lyawo. yo ya mone wo kutya oyo oyaza moshfetha sha tate kalunga po kapena nando shimwe oshidhigu tashimu nyenge. tashiti kehe shimwe ya pumbwa. ndiya longe omukalo goku indila ku tate kalunga. goku pula shi ya hala. ya pule nomukalo omwaanawa. yo ya kale ya mona shokaya hala